यो दातलाई राम्ण्णी छोल्नका लागि सब भन्दा पहिला त राम्णो खालको बुरुस हुदो छ प त्यो बुरुस हुनु पण्यो । झिक्कै बल्यो बुरुष भन्दा पन ति छोल्न्याबाला जो हुदा छन त्यो कम्लोभ्याको एक बुरुष ल्याउन्या त्यापछी त्यानि कुल्केट पानि चाईदो छ ति ल्यापछि त्यानि कुल्केट हालिखेर बुरुषनि कुल्केट हाल्न्या रे अजो खान्याकुणा खाइसक्यापछि हाम्रा मुखका भसत्र हातुम्बा अट्कीखेर बस्याका हुदा छन् तिनुलाई बाइरी निकाल्या हरीखेर तलमाथी गरीखेर राम्ण्णी छोल्न्या छोलीसक्यापछी झिक्कै माझ्नु पड्डो छ झिक्कै बललाउनु पड्डो छ भन्या हुदैन । सजै यल्लाई तलमाथि गरीखेर ति खायाका कुणा त्या भित्रका कुणालाई चाहि बाईरी आउन्या गरी निक्करी धुयापछि चाइ हाम्रा दाता सफा पन हुदा छन, तिनु खायाका कुणा नअट्क्यापछी हाम्रा दात किणा पन लाग्लाईन रे ति बल्या हुदाछन् । त्यइ भैखेर दात माझ्नाका लागि चाइ हाम्ले हाम्रो जो दातमा खायाको अट्याको छ त्यइलाई भित्र नबस्न नदिखेर मज्जाले खाना खाई सक्यापछि छकाल बाहाछाकी हामिले चाइ राम्ण्णी दात छोल्नु पड्डो मुलाई जसो लाग्दो छ । त्यइका लागि सजीलो भन्याको मजाले जो खाना खादा छु खाइसक्यापछि त्या त्यो खायाका कुणालाई बाईर निकाल्यापछि अरु झिक्कै दुख गर्नु पड्डो छ जसो चाइ मुलाई लाग्दैन ।